التخييم في وسط الطبيعة الخلابة أفضل بكثير من قضاء ليلة في فندق فخم. ليش؟ لأنه الواحد يشم هواء نقي ويستمتع بالمناظر، يشوف السماء ويشوف الطيور ويشوف الحيوانات، يشوف الطبيعة بشكل المباشر.